एक लोकप्रिय भारतीय स्टेट फूड। जिसमें मसालेदार सब्जियों को भून कर पाव के साथ सरवा किया जाता है। अनुमानित अस्सी रुपय से एक सौ पचास रुपये तक स्थानीय रेस्टरो में। पोहा: यह एक हल्का सरल और पोष्टिक नाश्तो है। जो जूड़े फ्लैट राइस और मसालों के साथ तैयार किया जाता है। अनुमति कीमत पचास से एक सौ रुपये। स्थानीय कैफे छोटे रेस्टरा में और चाय और बिस्किट वितरण: चाय और बिस्किट एक बहुत आम और सस्तो नाश्ता है। जो भारत में लगभग हर कैफे और स्टेट फूड स्टोल पर मिलता है। अनुमानित कीमत तीस से सत्तर रुपये स्थानीय दुकानों में यह खाद पदार्थ अमतौर पर सस्ते होते हैं। और स्थानीय रेस्टोरेंट और कैफे में आसानी से मिल सकते हैं।